Maro ñ'antony ilà ñy masiny famboara kafe: -<ptoa>Mañampy ñ'olo iaby ie. aminy ñy asa ataony. -Mampalakilaky ñ'asa fañamboara kafe. -Mamokatsy kafe soa koa ey ho any ñ'olo maro sady maro karazany ñy kafe aboany.